रूस को इतिहास विशाल और गहराई से भऱो भाव है. जो इसे दुनिया के प्रभावशाली देशों में से एक बनात है। रूस की शुरुवात नवीं शताब्दी में कीवन रूस के रूप में भई हती। जो पूर्वी जनजातियाँ को एक संग हतो. तेरवी शताब्दी में मंगोल आक्रमण के बाद बिखर गओ हतो। <hesitation> शताब्दी में मस्को एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरो. और पंद्रा सौ सैंतालीस इस्वी में ईवान चतुर्थ 'इवन द टैरेबल' को पहलो जार घोषित करो गओ हतो। उन्निस सौ सत्रह की सेविक क्रांति रूस की एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बानो हतो। जा क्रांति के दौरान जार निकोलस द्वितीय को शासन समाप्त होये गओ और ब्रडमिन लेविन के नत्रत्व में बॉल चेविसको को सत्ता संभाली गई हती। जा क्रांति दुनिया में पहलो साम्राज्यवादी राज्य स्थापित करवें को आधार बानी हती। ईके बाद सन उन्निस सौ बाईस में शोवियत संघ को गठन भाओ जिसमें रूस सहित पंद्रह गणराज्य शामिल हते। शोवियत संघ ने बीसवीं शताब्दी में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर के अमेरिका के साथ शीत युद्ध को सामना करो हतो। सन उन्निस सौ इक्यानवे शोवियत संघ को विघटन एक ऐतिहासिक घटना हती। जेने रूस के एक स्वतंत्र देश बनाये दाओ हतो और ईको लोकतांत्रिक बाज़ारिक आधार अर्थव्यवस्था की ओर लए गओ हतो। बा समय में रूस अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऊर्जा और संसाधनों के अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक रूप में बहुत प्रसिद्ध है।